هل تفضل قضاء ليلة واحدة بخيمة على قمة جبل ما أم قضاء ليلة واحدة في قلعة عتيقة؟ ولماذا؟ أفضّل الخيمة العيشة في الجبال فيها راحة للروح، والجو النقي والمناظر الطبيعية ما في مثلها تشوف النجوم عن قرب وتسمع صوت الرياح بين الصخور، وتحس وكأنك في عالم مختلف القلعة حلوة، لكن الخيمة في الجبل تعطيك إحساس بالحرية والاتصال مع الطبيعة، وتخليك تستمتع بكل لحظة